Wahi a ka mikini helu wai no ka wahine kanahā makahiki, kona lōʻihi ʻelima kapuaʻi me ʻelua ʻīniha a me kona nui ʻelua haneli paona, a he wahine hānai poli ʻaʻole paha hoʻoikaika kino pono ʻo ia e inu ʻumikūmākahi mau kīʻaha wai o kēlā me kēia lā.